Tukuyllata alli tutamanta nishpa yupaychani ñuca shutimi can Pablo Vacacela, ñukami Nizag llaktamanta kani ñukapac trabajomi dia a dia kapan plantasta plantasta katuna plantastami ñuka charini, kay Alausi llaktapi Alausi llaktapimi katuchik plantakunata tukuylaya platankuinatami ofrecepasnchik charinchikmi platancuna como medicinalta plantas nativas, forestales tukuy cahykynatami ofrecenchik ñukanchik, chashanallatik kay platankunata adquirinkapaka ñukanchik viajanchik caru caukunata wakin ura ura cunuk cunu llakta ladomun rinchik ura ura Milagro lado chashnallatak wakinka viajanchik kay jawa Patatenishka kiti llaktaladuman chasnallatak wakinta rinchik Quitu llaktaman chaykunatra purinchik chashnallata chay plantakunat apamushpaka ñukanchik tarpunchik, ñukanchik chagrapi ñukanchik chakrapi tarpushpaka chaymanta chay plantasta producishpaka repuroducishpaka katinchik ñukanchik katunapuk ñukanchik clientekunamun ofrecekapuk, chashnallatak cahy plantakunata jampimpaka wakinka utilizanchik abonos organicos abonos organicos wakinka chashnallatak imashti Plantakunata jampikpaka wakinka wasipi medicinas caserasta ruranchik guakinka utilizanchik ña yalli unkuykuna afectamukpika utiliazanchik abonos quimicosta guakinka pichii pichi ñatasha utilizanchik, chasnallatik tukuylaya tukuylaya charinchik como tipo cada plantamanta charinchik como cien cien cien cada especie variadota charinchik mezclashpa katuypudinkapak shinallatak wakinka rupay punchapi wakinkia yalli afectado tukunla chaypimi plantata tarpunchik chaymanta cutin ña tamia punchapika yayatullatitak tamia upata cachaji mana ña tarpuy tukunchik chay pi ñukachik unico trabajo kan sachitata llukchina ladokunamana chashanallata mala hiervakuna tantarincha chayta llukchina. Chanllata ñukanchikchik planta adquirishpa nishaka visitaytukupankichik tukuy punchami atendichi desde domingo a domingo desde las seis de la mañana hasta seis de la tarde chashnallatak a traves de <hesitation> kay rato redes sociales taripudipankichik a traves de tik tok de facebook de you tube o a travez de watsap tambien ña contatactay pudipankichik ñukanchik gustosis de atender kapanchik chashanllatak chasnallatak Mashna, mashna, platakuna kikinkuna mañay nispashi mañay tukuypankichilla ñukanchik gustoso atentedipakmi kanchik yupaychani. Chasnalaltak kay plantantakunaka ñukachik pachamamata ñukanchik kay pachamama kay rato manchanay chasna empresakuna destruyekpimi ñukanchik dedicarkanchik plantakunataka kay mundo pacha ñukanchik kawsakushka pachata salvangapak ñukanchikpa respirashka aireta prufikankapak chaypakmi ñukanchik planta dedicarircanchik planta katunata churarkanchik shinalatik mundo enteropi ñukanchik pensashpa. Chay pachamamata pensashpami ñukanchik uchilla uchinlla uchinlla kunar kajimi ñukanchipak kay mundopika kawsanaka sumak alaja alaja karka aire respiranashi air puro kapara chashnallata maypi purina mayta cashpanashi alaja karka kunan tiempowan manchanayshi empresakuna destruyekpi, empresakuna destruyeji kay pachapi mana suma aire respiray pudinchik unkuykunash afectanmun ñukanchik salud ñukanchikpak kawsaypi manchanay afectado rikurinchik chasnallatak ñukanchikpak mikuna productukukna manchanay manchanay lastima shamunkuna chyamantami ñukanchik desdirkanchik Kay emprendimientota creanata ñukanchik llaktapi imalayami producen ñukanchik aguacate, chashnata tomate, chashnata charinchik chirimoya, durazno, manzana, chashnakunata ñukanchikpak saludpak beneficio kashkamanta chaymi ñukanchish ña dedicarirkanchik platawan emprendesh emprendish katinata chashnallata kay negocio tiempoña ñuka yachirikarka ñuka yacharishkamanta kunn kutin ñuka ñañuka, alliyawan ña wiñarishka pa ashawan yachashpa ñuka japirane ñupak makipimi kay ratukachaymi ñukati dedicarikuni kunan kay plantakunapak chashnallatak charinchik legunbreskunatash ña emprendesh katishanikunchik ñukanchik llaktapi producishishpa chashnallata mercadoman chaynkapak tukuy organicos solowan productos organicos chashanllatak abonowantashi mezclaclanchik ñuaknchipak animalkunata chita afipinchik abono de cuy abono de lombrizta chayta descomponishpa wakin mezclashpa moli molinillopi pasachinchik chaywan chay descompuestoka manchnay beneficiota charin plantakiunapak. Chanllata kay comuna ñukanchik kawsakun llaktapishi shinllatik wakinka tallerta charinchik tallerkunata cukshamunlla kay wata kay ñukanchikta pushak dirigentekuna jatun dirigente mandakunamun mañankuna tallerkunata chay ñukanchik ñawi paskarenkapak ñukanchik educaririnkapak ñukanchikpak Medicinas ancestral charishkakunapish ñukanchikllatik imanaya jampirina ñukanchik imlaya cuidarinata chashnallatak plantakunatashi ima layata machanay fuerza kunakunchikmun ima plnatakunaman abonosta churnachikmun puro organico chashankunata yachachin ama ñukanchikllatik ñukanchikpak saludpi afectantado rikurinkapak chaypakmi ñukanchik cada quice dia cada quice diata taller charinchik lo es medicina ancestralanilatikaunata animalitukunata kuidana chashnallatak palantakunata imalayatak masti ashtawan producichun kuna chasnacunatami tallerta rescibishkatinchik ñukanchipak cumunapi, chashallatik chay comuna tallerkunamun asistentin wakin jovenkuna mamakuna yayaykuna, tukuy tukuy tukuy <hesitation> kay llaktapi kawsakunami manachay animuman chayankuna, yachana animukunawan porque a veces ñukanchik, ñukanchik kuchallapi ñukanchikpak jampirina shakitakunata pero mana mana yachashpaka na ñukanchisha utilizanchik chaypukmi ñukanchikpak medicina ancestral nishkata yachanchik chashnallatak ñuka abuelata chariny ñuka abuela trabajan jampi kiwa jampikiwapi ñukanchika kay Nizag llaktapi wakin producinchik plantakunata chayka aparrinkuna chayataka como té producipankuna té para <hesitation> para poner en agutita aguita aromatica chaytakunatami producipan cien por ciento orgánico ñukanchik chaymuntami cachanchik lo es llanten, lo que es Alfafa lo es lechuga col, chaykunamantami kutin ña chaykunataka funcionashppa imashitipi ña taigonata llukchimushpa chinunaka wakin pay chu chashnakunataka cachnachik chaykunakunaka valenkiuna, valencuna ñukanchipak salud cuidarinakapak por ejemplo té de payku valin ñukanchik limpiakakpak ñukanchipak imashti wisitata limpiash purificankapak chashnallatak, té de valeriana chayka ñukanchipak wakin insomnio, charik ñukanchik mana suña pudikpi chayka ñukanchikta ayudan relajachun chashnallatak, té de eucalioto chayka ayudan ñukanchikta fiebre japji de mas te cuando ñukampchikpak ujuykuna ñukanchik ñukanchikta wakinka kunka taparikta chaykunatami alivian té de eucalipto chaymanta charinchik chasnallatak tawka tawka tekuna, si té aromaticotami charinchik té de jengibre limonwan cha ñukanchikpak kunka taparikpi ñukanchikpa kunka raurakapak ñukaychikpak ñukachikapak uju japikpi chaykunatash ñukunchikta aydan alivianata chasnallatak ñukanchik miles miles miles de productosta ñukanchik alcancepi charinchik pero wakin mana yachakpaka ñukunchish na producinchik chaytami ñukunchik ñawi pascarishpa kay watakuna tallerkunawan ña adelante katikunchik ñukanchikta beneficiachon chashnalaltak ñukanchikpak lado familia wan ñukanchipak yaya ñukanchipak mama ñukunchipák tio, tia, chashanakuna benefiaciashon chapukmi ñukunchishi tallerkunata formarsh katish imashtinchik Ña chaywan chay productokunata ñukanchikpak gran sueño kashga ñukanchik chay producto kunata ofrecenata mercadope kay mercado llaktapi u chashnallatak mercado shukta ladokunapishi ofreceshpa purinata ñukachik cien porciento organico produsishka ñukachipak animalitukuna abonokunawan wakin ñukanchiklatik tukuylaya abonakunata ruranchik chashnalaltak wakin unkuykuna urmaji shuk abonu organico tian abono wakina chasnalllatak, hormiga añankukuna añakun ninchik kichuwa shimipi hormigata chaykun machanay afectado rikurin chaypak necesario yachana shuk medicina tian medicina natural uchu fichi uchu japi pudinchik fichi uchuwan ficha marco fichinlla ceniza de leña chaywan mezclashpaka chay fumigashka bien efectivo chashanalla yachanchik chaywan chashanakunawanmin productukunata ofrecesha ninchik mercado nacional o mercado internacionalpish pudishpa yayay Dios permitijiya naturalmente chayagapak chaymanta kay rato kay yuyayakunata pascarihskpa chashnallatik ñawikuna imashtish ña yachashpa ña katikunchik Chashnallatanmi ñukanchik uchiña wawakunakakji ñukanchikta apashpa rikuchinata yuyashkakuna wakinka yuyashkakunacha no se apashpa Centro de salud chasnakunapi chequeachenata yuyashkakuna medicina quimicos kunawan pero mas ñukanchik runa llaktakunaka krinchik medicina naturalpi y medicina natural ñuka imata jampishpa jatarichishka ñuka ña pudinimi mecina quimico o jampiritaka si no medicina natural ñukataka ayuda shka medicna ancestralkunawan nawsachitakuna jampish ayudantakmi ñukanchikta saludta ñukanchikpak fuerza kuchun chasnallatak chaymantami ima huratashi nini ñukanchikta <hesitation> ñukanchik ñawipascarinkapak ñukanchik adelante rincapak ñucunchik tallerkunawan cursukunawan chashanalaltik yachaykunawan libretuta pashkashpa yachashpa ñukunchukpak sachitamanta imalla beneficio kun chay alcancekunata japinbapak chaypakmi ñukaka nini tukullata ñukanchikpak ñawi pascarishpa adelante rimkapak ñukanchik pachamamama ñukanchikpa kawsay ñukanchikpak mundota beneficiankapak chashallatak manchanay kay ratukaña kunkashpa kunkashpa solo ciudad ciudad nishpa kawsakun chaypak ñawi paskani tukuy jovenkuna yayakuna mamakuna, ñukanchikpak llaktapi ñukanchipak ashpapi trabajashunchik ñukanchik charinchik mundo kawsayta ñukunchikpa allapapi aire purota respiranchik chaypak invitani tukuy ñukanchik runakuanta ñukanchi tallerkunabi ñawi pascarishpa adelante katinkapak.